اللي بتتطلب مجهود بدني كبير زي السباحه الملاكمه وكره القدم برضو الحاجات دي فيها مجهود كبير انما المشي الشطرنج الچولف الحاجات دي فيها مجهود بدن صغير ...ويعتبر مفهاش مجهود بدني أصلا